Ha kanyii yuu ka'ano, há ndudu ndakano yuyimini ko'o já tetiko antes ka'a, ndogo yee tukadamento kone'e ho diko dikeme ndo ndó yanuu njiño'o, kandani kué jun, ndogo kuene ini yeme ndekane yuuné chinri iin anrá me'en, ndii yendiko jun nen yankee unó un yekuni kucheka yoka kenyan ndikunemiyo mi'e kouna'a ndengun cha'a nduguu niño kuu kadaña yangue kuko unaña.